أنا بفضل أحصل على هدايا في عيد ميلادي لإن الهدايا بتحمل معاني خاصة وتعكس اهتمام الشخص اليهديها، في كثير من الأحيان يعني تكون الهدايا مدروسة وتعبر عن مشاعر جميلة <hesitation> الهدايا تضيف لمسة شخصية وتخليني أشعر بالسعادة أكثر، كل هدية لها قصة وذكريات تبقى معي فترات طويلة من عمري.